नार्वे को इतिहास एक समृद्ध और विविध सांस्कृतिक और राजनीतिक यात्रा है। यो वीहाइकिंग युग से आधुनिक लोकतांत्रिक समाज तक चलो आई रहो है। ईके पहिले युग को वीहाइकिंग युग कही जात है। यो आठवी सदी से बारहवीं सदी तक की चलो। वहिकिंग युग आठ सौ से एक हजार पचास इस्वी तक की चलो। जो नार्वे को इतिहास को महत्वपूर्ण हिस्सा है। नार्वेजियन वहिकिंग योद्धा समुद्र यात्रा लूट पाट और व्यापार के लाए जाने जात हेत। वहिकिंग्स में स्कॉटलैंड इंग्लैंड आयरलैंड और आइसलैंड जैसे क्षेत्रों मा बस्तियाँ बसाई। ईको मध्य युग कहो जात है कि ग्यारहवीं सदी से चौदहवीं सदी के बीच रहो। ग्यारहवीं सदी में ईसा धर्म को प्रचार भाओ। और नार्वे में राजशाही सहित्वा मिलो। तेहरावी सदी में नार्वे की सीमाओं को विस्तार भाओ। और आइसलैंड और ग्रीनलैंड ईके नियंत्रण मा आई गए। तेरह सौ उन्चास में ब्लैकडेथ महामारी जेके कारण नार्वे की जनसंख्या को बड़ा हांस भाओ। जेसे देश कमजोर पड़ी गाओ।